So a yiɗi ñyota ko ɗinkoda ley ngafale ma, ta tefa batal ma ko kekeyel ma sae tagga inaare to konnyotata. Ta waɗi don ɓila batal ma ko kekeyel ma e dow fuɗɗa ñyotuki.